Eɖe miagbɔ fiya, ŋɖuɖu miatɔ woa, etsɔa, meɖa akume, akumea ye me ɖu. Ɖeke meɖɛ ɖo? <hesitation> me do dzo va, me va yi tsɔ anake le xixenu ye me va do dzo, ye me do dzo kpoa, me klɔ ze me kekeŋ, ye me ku tsi kɔɖe zea me. Me le tsia kpom, mele mele kpoe zãzãzã kpoa me va da lɔ eme kpɔ kpoa eve viɖe, ye dzodzo vi ɖe va eme. Kpoa me Ku wɔ vi ɖe ye me hɔ blibɔ tsia me. Kpoa zã ɖe kpoa, wɔ ma ke etsia kpata tsã wo dze dzo nyuieɖe kpoa wo tɔ fiɔfiɔ. Wo le fiɔfiɔ kpoa, me va tsɔ ewɔ keŋ tsɔ kɔɖe <hesitation> etsia me, gbatrɔ ku wɔ kɔ ɖe eme, ku wɔ kɔ ɖe eme kpoa, nye ŋtɔ me le wɔa be dzidzeme le kɔm ye me le kɔm ɖe eme. Me kɔe ɖe eme kpoa, me le eblum ɖe eŋti, mele blum ɖe eŋti kaa kpoa, eseŋu. Eŋusese va emea eŋusese va emea <hesitation> me le edzoa do ɖui, le eblum kaka kpoa, enuawo kekem bi ɖe dzu. Wo kem bi, wo bia tse meva lui kɔ da ɖe anigbã, ye me va hɛ kekekem kɔ kɔ ɖe agbã me. Me hɛ kɔ ɖe agbã me kpoa, me va dze <hesitation> ŋbe ma tu kalĩ, ma tu kalĩ ma xɔ tɔɛ loo, me va tsɔ kalĩa xɔ va yi ƒle la ƒle la miava asia me, miava agbonu, agbonu ɖe le mia gbɔ fiya ye mi va yi ƒle kalĩa le eme. Me va yi ple agbonu, asi be nyi ye wo ɖina, ye me va yi ple, me gbɔ va kpoa, me va tsɔ kaliã tu le kpe dzi kekeŋ, yi me tua, mehɛ kɔ ɖa gba me. Me va yi kpɔɔ ke me yi agboanua me ple doevi tsã, me ple doevi. Ye me va yi tsɔ doevia tsã ye me va yi me le dzo me kekekekeŋ ye melɔe kɔ ɖe agba me kɔ tsi ɖe dzi, klɔe, kɔ kɔ ɖe yebessea me ye me gbidi. Medo dze yebessea me, metsɔ kub tsã kɔ ɖe eme ye kpoa enya nuɖunu. Ye metsɔ akumea ye ne nɔ anyi ɖe dzi ye meɖui, kpoa ƒodo ɖom, ye mekpɔ dzidzɔ.